wallahi <hesitation> mi yiɗi a hokka am shawara un ha' huunde feere, woodi ɓikkoy ɗiɗi un miyiɗi mi ɓanga, woodi ɓinngel ɗo ha' saare keddu amin un ɓinngel may ɗo mari kirki soosay. O janngi ɗi'na be o ɗo jannga boko bo, bo ammaa dayoɗe maako bo ɓe yiɗa ammaa woodi ɓinngel feere bo hanko bo o janngay, ammaa dayoɓe maako bo ɗo yiɗi ɓanngal may to mi annda ɓikkoy may boo pat ɓe ɗo yiɗi yam soosay ammaan to mi yahi ha dayoɓe maɓɓe may pat ɓe waaway ɓe hokka yam ammaan bo mi annda ha moy mi yahata, o ni o boɗɗo soosay o ɗo jannga o bo janngirdee may luggay soosay.